Manuk pakatayen sii yuwene ore kangen mameikane, jadi ara semakahuye siwe nedemompu suwalei teseimanauma ore mainuapa tu'ane <hesitation> manuk marakilo ore simbewu manilou tampapahuan nee <hesitation> ore manawu tuneh ise ngo kahuya manyasel karna pangdungne tune tune alaen nyito maka manuk mamia sise.